Pos mos dimus al mil nuevicientus i quarenta-i-sieti, qu'es quandu s'estituyó el Pakistán, mesmu endispués delos inglesis dil-si dela India. Por mó dela religión hue que se crió Pakistán pa ponienti i la India pa salienti. Dendi antocis es que están la India i Pakistán a tarifal, possimenti pola región del Kashmir i cudiau, porque dambus a dos tienin bombas nuclearis i la puein preparal de momentu.